Nkira munno kuliibata ngenda muuka. Nduga buganda, ngenda bundibugyo, baitu bwentaha. Timarrayo ebiiro bingi, ebiiro nka biina nyongera ndabiraho tooro ndora mukaaka maarayo ebiro nka bisaatu nyongera ngaruka.